Danimark a tun nɛɛ vɛrɛma wewia minbin.wewia minbin, tanu minbin, nɛzi we li bin haa wa ɲan zan 'oro tun nɛ a sura ma mu ɲuu matete. Donke to bun zan'oro pinpian ɲawe uwibin,a uwi matete ba sebin.